Lu compitu di lu guvernu è chiddu di fari li liggi pi disciplinari lu cumpurtamentu di li pirsuni. Lu guvernu avi a fari liggi severi pi cu' fa riati di na certa natura e poi avi a essiri chiù patri quannu ci sunnu genti chi fannu riati di nenti magari pi bisognu. Ci voli un giustu equilibriu nta tutti li cosi.